اكيد اكثر الصفات اللي تعجبني في الافراد الصدق، لان الصراحة هي اللي تبني الثقة بين الافراد وبين الناس فيما بينهم البين، بعدها الطيبة <hesitation> لانها تخلي التعامل مع-معاهم مرن ومريح، وبحب الايجابية لانها يعني تلهم الناس حولهم وتقوي الناس ثقتهم بانفسهم.